Ko'o yë avion jëyëy naxpë yëdun iuk tekeñ, iuk tekeñ manytë dun yë jue yaj pikuwëdytë mëdyë dun myëdum ko'o kyëxpejnë manytë yë po'oj dun myabëdëk, manytë jedun jyayënyë.